اكتر شىء لطيف رايته على الاطلاق هو كارتون سبونج بوب لانه كان بيضحكنى جدا وانا صغير كنت دايما لما ارجع من المدرسة اتفرج على كارتون سبونج بوب كان جميل جدا وطريف جدا وبحب اتفرج عليه جدا وانا باكل او اى وقت عموما فاضى ليا كنت بتفرج عليه كان حلو جدا وبيضحكنى جدا كنت فوقت فراغى دايما بفتحه واتفرج عليه كنت بحبه جدا وهيفضل احسن حاجه طريفه ليا